Al e mei mangé la verdüra crüa perché a manten le pruprietà bun-e për la salütte e perché se la verdüra cöita a pert tante coze